Iu sugnu màsculu e trizzi nun mi nn'haju mai fattu! E mancu nn'haju fattu a me figghia o a me mugghieri. Quannu me figghia era nica e stava cu nuàutri, me mugghieri ogni tantu ci facìa li trizzi. Ma iu nun è ca mi nni stava ddà a taliari comu ci li facìa. Dunca, si mi dicìssiru di fari na trizza, nun sapissi propiu di unni accuminciari! Chiddu chi mi mittissi a fari è pigghiari nn'ogni manu na pocu di capiddi e circari di nturciunialli ntra di iddi, facènnuli girari sempri nni lu stissu sensu. Ma sugnu sicuru ca vinìssiru terrìbili! Ora ca ci pensu, dui mazzi di capiddi di nturciuniari mi pàrinu picca. Forsi ci nni vulìssiru almenu tri. Ma iu haiu sulu du' manu: comu fazzu a pigghiari lu terzu mazzu? Nenti, nenti, fari trizzi nun è cosa pi mia: pi fari ogni cosa com'è di giustu, ci voli arti!